نعم دراسة التاريخ هي حاجة <hesitation> مفيدة، وأنا معاه لأنو باش تعرف تاريخ بلادك باش تعرف تاريخ البلدان، باش تعرف شنوا جرى، باش تعرف تكون عندك صورة واظحة كيفاش -البل- البلدان يعني كيفاش كانت، شنوا <hesitation> المراحل اللي تعدت بها، شنوا الصعوبات اللي تعدت بها لأنو كل بلد عندو تاريخو، والتاريخ هذايا يأثر -على- على الحاظر، وعلى المستقبل، هذيا يعني سلسة ومربوطة ببعظها.